Savuni hino ikhonyanga vuli mundu shichira nekhuvolera ikhonya vuli mundu esavuni yino paka ovukule wosirie evindu indala nowahukhasie olavukula isavuni wosirinjie evindu khandi ive yokhwisinjira ta yokhwisinga ive kando yokhufua ive kando niyokhufua neyo ivetsanga indayi yene ovukule omo ofuyire ovulayi vwene wakhafua tsinguvo tsitsio tsing'are novulayi vwe savuni yino kata vuli mundu yesi paka arumishiranga esavuni shichira nolarumishire esavuni tawe novo orie kila mutu arumishiranga esavu esavuni yino kata vololanga avatachiri vololanga vanga ruto vanga vanga wina vesinjiranga esavuni shivesinganga eshikhaya ta paka varumishire esavu esavuni tsilimo tiffarent vene vamanya tiffarent tsisavuni tsivarumishiranga efwe khurumishiranga eshipande ohundi arumishirangakho fwana shina lakini etsisavuni tsino khurumishiranga okhulondana afia yefu khuvulano khukhole shina khwisinjiranga kha khandi ove nende afia indayi shichira nesavuni yokhola shina yokhurumishiranga novuli mundu avulaho hulavukulanga esavuni arumishire ta vuli mundu akhola shina arumishiranga esavuni. Nenolarumishira esavuni tawe shivulakhoho eshindu shindi shinyala okhukhonya muvulamu vuvwo tawe paka orumishire esavu esavuni nesavuni yino shikhumanyanga ni savuni shina khumanyanga ni savuni shina ta shichira omundu kila mundu vuli mundu avetsanga nende isavuni yakhola shina yarumishiranga shichira esie isa yindi enyala okhurumishira eshipande nohundi huno arumishire isavuni yindi yihunyanga ovulaye nenasie aundi shindenyanga iunyanga ovulayi ta nikenyekhanga khuvetsanga mumakhuwa amanji shichira okhulondokhana mbu omundu arumishiranga esavuni shinga lomwene yehuliranga shichira yino paka omundu omwene yehulire nola ndarumushira eshipande ndarumishira iunyanga ovulayi ii nindio lokavetsanga lakini isavuni ikhuvoleranga esavuni irumukhanga vuli khumu kila vuli mundu vuli mundu arumishiranga esavuni iyo shonyola esavuni munthu mana evindu vihunye shichira evindu evindu ivyo paka wosirie evindu wakhosiria evindu vilave ovulayi vwene ving'are khochache okhurumishirakho neno <hesitation> nesavuni nolarumishire nolavere nesavuni tawe evindu shonyala okhwosia ta shichira nowosie orio ovunulu vukhayire vwe vindu shichira inyama olire inyeni yino ihunyanga ovulayi ta inyeni ilahunyatsa khufulia efi nomba khusu khune yiwenyanga okhulia nikhukhaya shichira eshikombe wenyanga okhunywa amatsi ne inyeni ilahunyangakhu. Nolali nesavuni tawe sho shonyola ta paka ove nende esavuni khuwosie evindu vienevi vileshe okhuhunya nindio likavere.